यु निर्भर करदु की मैं थाक्यू ची या मैमा हिमत ची खांड बाडोंडे की अगर मैमा खानो बाणोंए हिम्मत वोली ता मैं घर मा खाणो बड़ोड़ प्रेफर करलु नीता मैं रेस्टुरेंट मा जोलु तेमा क्वे उ नी की तुम रेस्टुरेंट मा जांडा छिन।